<hesitation> لو خيروني إني نقيم في م- في مخيم <hesitation> في الطبيعة أو إني نقيم في <hesitation> فندق فخم؟ أكيد حكون أختار ال- <hesitation> مخيم اللي في الطبيعة، <hesitation> يريح الأعصاب ويدعوك للتأمل على عكس يعني ال- الفندق يعني بيكون جدران و فما نفضلش الفندق.